आजकल के समय में जैविक सब्जी उगावल थोड़े कठिन होला। काहे कि अजकल सब्जी उगावे के खातिर रासायनिक खाद के ढेर प्रयोग होला। अनियमित मौसम के कारण जैविक सब्जी खराब हो जाला एहि नाते महंग होला। आजकल जैविक सब्जी उगाउले खातिर अनुकूल वातावरण नाहीं बा ते कुछ हद तक एकर महंगाई सही बा।